ବିଜଲୀ ରର ଜୋ କେଟଲୀ ଥା ଥା ପାଣୀ କୋ କରମ କରବା ଲେ ଏଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହୀଟର ରରୁପଯୋଗ କରେଂ ଜୋ ଥାରୋ ଅଥା କରମ ହୁଆ। ଜୈଂତୋ କୀ ଏଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରଂଡ ରରୁପଯୋଗ ଜବ ମୈଂ ଅଥା ଚାଲୂ କରୂଂ, ବିଜଲୀ ରର କେଟଲୀ କୋ କରଂଡ ନିକଲେ ଜୋ କୀ ପ୍ରଭାଈ। କରଂଡ କୋ ପ୍ରଭାଈତ କରେଂ ଅଥାରୋ କେଟଲୀ କରମ ହୀ ଜା ଔର ଅଥାରେ ହୀଟିଂଗ ଏଲିମେଂଟ ଭୀ ଲଗଲା ଥା ଜୋ ଥାରୋ ଅଥା କରମ ହୁଆ ଉସମାର ରର ନିର୍ମାଣ ହୁଆ ଔର ଅଥୋ ସର୍ଟଫ।